Pus kiua lo que es el arroz arroz se puede kuent ma naep bale kuent nep porque biu arroz con leche o sopita de arroz con con chicharo o nda torta arroz con huevo <hesitation> pues bale lai pik nda ne y pues aveces nda atole pero necesita nda latojuly si nda landeu kante primero kuent kuent muu nda laxil ru arroz y bijiy nda latujul y lae nda sopa y ya nda laxily kuent bajau y biu ta kañki y biu ti kañki biu nik kaxil kuent tu arroz ni mjau stakiuan nda mjau mep nmau nda puede lanjau o puede que nda kuent lanjau para que se le, es como para bajarle es igual como la avena pero el agua de arroz nda puede lae njuande puede lae kuent nda nda asi cmo nda agua nda laep con leche y pus ya queda como nda con canela nda lae como queda da un sabor a agua de horchata pues meje nda puede nep ne y lo que es nda arroz kian kiua pues nda laui nda sopa pues nda stanaung kun tortillas o con tortilla de <hesitation> a. Pues lo conbina con frijoles o aveces kuent nda lae meje nep pues todo el tiempo nda laui ru ki sopa mas es se come la sopa ay gente que <hesitation> arroz con leche o un atole o un agua pues mje nda mje nep laiau le mas que lo que lo que nda necesita nda lame o lantaung pues kiua el arroz njuande nda ria taung pues kajuay ne donde pik lai pus riat nda taung pues meje nep nda puede nda ne lo que es el arroz.